איך וואלט געגאנגען צום טאקט. אויב ס'איז א לעבעדיגע ניגון, מער א ש' לעבעדיגע טאנץ, אויב ס'א שטייטע ניגון מער שטייטערהייט.